Ɣele kɛ́tɛ támaa kaa kɔraŋ su. Kɔraŋ kélee a pa a ɣele kɛtɛ tamaa. Kɛ́ɛ ɣele kɛ̀tɛ-ŋai kélee Kɔraŋ su nyii kpîŋ-kpîŋ kpɔ́ wɛli kaa ma, nya ɓa ŋ́ɔi ɣele kɛtɛ- nya ɓa tâi dímaa sɔlɔ ɓò la, ŋ́ɔi ɣele kɛ̀tɛ kaa tí nyii ŋá lii-nɛ̃ɛ kula. Vòlo tí a kɛ̀ sére, lii a kɛ̀ kpɔ́ a nɛ̃ɛ kpɛ́ni fêi gɔlɔŋ a kɛɛ a kula Gɔraŋ kɔ́ɔ-pîlanii a li la zu a sere tâi dímaa sɔlɔ ɓɔ̀ la, káa a tâi lɛ́lɛɛ kɛɛ ŋɛ́i a lɛɛ tòo ma a lɛ́ɛ a fulu, ŋá lɛɛ kwa káa, ŋɔ lɔ̀ a lɛɛ a poŋɔɔ, ŋá vòlo tí káa. A kɛ̀ a nɛ̀lɛɛi, ŋá lii-nɛ̃ɛ kula kpɔ́ a nɛ̀lɛɛ vòlo tí ŋá wɛlii kpɔ́ ŋa ǹá mii nɛ̀lɛɛ ŋa laa ŋa nyîi kpaa máŋ a li ko polu- ko polu kula ŋá li marâai-ŋai pɔ́ naa. Nyii Kpîŋ nɛ́lɛɛ mɛni ma nya ɓa ŋá- ŋá seɣe ŋa su káa tɛ tɛ vólo tí kaa a vòlo kɛ̀tɛ nyaŋ ɣele ŋ́ɔi ɣele kɛ́tɛ ka tí nyi wɛli a ma ŋá wɛlii ŋa lii-nɛ̃ɛ kula. <hesitation> Vólo tí ɓe ŋà ŋ́ɔi nao-laa kula la. ŋá ŋa neni kula fòlo ka tí vòlo tí kùkpɛtɛ nyaŋ a kɛ̀ kpa fòlo kpɛ́ni fêi fólo feerɛ ka tí ŋa lii-nɛ̃ɛ kula. Maa sɔlɔ fòlo da ŋa neni a kula fòlo. Vòlo tí ku bù gîe ma a kɛ̀ kpɔ́ a fólo pɛ́lɛ kɛ́tɛ ka tí. Mɛni ma vòlo tí a kɛ̀ pai káa a- a fólo kɛ́tɛ kwa núa tóli a kɛ́ɛ kwa dîa-ni kù pa lii-nɛ̃ɛ kula gîe ma kpɛ́ni fêi nɔii kwaa kélee a kɛ̀ a gɔ́lɔŋ kwa bu gɔlii mai- gɔli mai a kɛ́ɛ ku da daa ku ɓɔkɔŋ-ŋai pu naa ku da daa a kɛ́ɛ núa dikaa kùyɛɛ fólo káa pai fólo káa pai nyaŋ sɛŋ a lii-nɛ̃ɛ nya ɓa nua da kɛ̀- da kɛ̀ láa tí ma tɛ́ɛ ɓɔ̀ naa díkɛ láa ti ma díkɛ seɣe-fêi tɛ́ɛ ɓɔ̀ naa oooo íseɣe ífólo káa pai. Vòlo tí a sere a kɛ̀ a lii-nɛ̃ɛ fòlo kpɛŋ kpɛŋ kpîŋ do- dóli gɔli káa ɓɛi lóno gɔli káa ɓɛi <hesitation> lóno gɔli- núa da kɛ láa tí ma tɛ́ɛ mai ooo ŋa la tí ya ŋa fãa ya kolo ti ma mɛni ma a kɛ̀ a lii-nɛ̃ɛ- a lii láa kpɛ́ni fêi nua da fólo ti kɔlɔŋ nyaŋ maa kpaa kula maa a kɛ̀ naa kwa dia kùkɛ pɛ́lɛ kɛ̀ gîe ma a lii-nɛ̃ɛ kpɔ́ a damaa nya a kɛ fólo ti kɛ kpɔ a fòlo kɛ́tɛ ǹyaa maa mɛni ma.